Oo taabo dina kəlkəə. Fatarkaa wala khadaha taaba təə. Dee zaman ge degede taabo ham- ma haaɟen. Nogodi de tabo tariɲ awal ʃey dəgə de elbeen təroyen dee kil taram kər. Gərtaram kərə ge yaakə gerɲe dee na naa. Taram kə maa, fadal kə maa wo ram lele woo kosoŋg koroɲaa yembək tiɲ tariɲ mizan ŋgene toʃoman yagi gə tugu zii gə tariɲ beni beni beni nama nan yalako. Kə fadal kiɲa kuruɲ koson daɲitii. Wala gey yenel le zusuki. Tənaŋg kiɲi yaabu kole ziiɲa Daani kə tariɲa ooɲo yaa degə deel dee. Dee nizam ŋgalan rii wo son na ko kə wanaskə. Kə wanaskiɲ dan taaka wo kə tirɟe. Yolo zaman ginee yolhoot. Tarik genee in ge kowono malumat. Kowono malumat marawaayit ɟaa gə. Ŋgide taaboo ine ɲit. Kowoŋg woo wasi kataka deya gə tə wasa hi. Woo ŋgal koso də naanək riwanas kə gum koson gə tə aafəroti ti daa tə wosiwi hi mudu ka ka woo tarak ɟaalisi tara benii tare. Naane manak yaakun de ndər də salad bə ŋger dee nan. Dee nan maa, taram daana marawaayidi. Woo yoloŋg ŋgə yaat tariɲ daan marawaayit doo fadal kəm daan marawaayit yaagə akun ŋgeriɲ bən. Ur god deeti woo deena dee dee daana dee oho təramaa de kileŋgow gee. Dee diftaram kə digenee elben. Woo dee naŋg ɲi ko tariɲ elben na naŋg wal taam kul maalumay. Ə mana wel da hadir kə daa gardeya kə ŋgeriɲ ki diriɟin yaate ta rini yoo ŋgit tu oorinii iŋg kiri tə uundal, kizikəro ayandi ŋgətən ndeldi gil kataka. Taan debə kəlkə. Fadal kə dee bə dee. Dee taarehe dee boo. Deboo fadal kiɲ deboo got kosowo nan. Ŋgal koso baruwaa, wala koson Kade iŋg duwur nen lazam kə adal kiɲ elben. Fadal kiɲ daan tak. Kaawo ke, taram kuɲ dan tak kaawo. Wo kəri osonaŋg kəri tariɲ wanasa yaago tar wanasaa yiŋg ko na batan. Garde walas zaman ge nana be tir ɟey ɲaa komoo garmeyetii koo. Wasaa hiye nama nama tarɓaa yelben. Təl tə ɓaa dan tak koso zon. Wo koso juwi targe yelbene yalta tə aafəro tida iyaak tə nal gumaŋg ʃin cuut minitii. Roo kuyu ge naŋg yaatə kowoɲ gə rooyi naŋg tə argii. Yaa gə tə iɲ dii maalum madi got nee gardi hadərik kiɲ giti wasa hiɲ gə ta tarinii yin goto tə ɓuulu tə tamuru ayen ti. Təɓa elben, ta ndigiri dii. Dee zaman gee dee de tarik ge nan deen de kal tari geen tari el beni woo toŋgo meri tə malu mad marawaayit. Aye ikhtaram kuri ge wo tariɲ dan tak, yaa kədə, geriɲa bənaa nə da daana dee na na maʃal dala daana taram daana. Dal deeya ŋgeriɲe yaa kə tə taribii woo. Wo tə wasa iŋg kanal kə uɲeda. Tanaŋg iŋg koo, tiɓii min ziid kəro ayen de taboo, woŋg cob bene. Taa nana dee taboo tee. Ti miʃiyel dee ɟam ge tarik ge dəgən də ohan yolhoo zama ga gal daroor tii yolhoo. Abasi darorti dəgə ɗohoɲ yolo zaman gən darooti yola bazi yen daroon ti lazim dee ŋgə tarege elben ndu- u. Kama tə komõo gar merdə wasa wosi row kuɲidaan ni yati wosi marawaayit. Woo gar zadir kiriɲ gat taarini iŋg gədəl. Kuɲe danaa wo kəriyo oroti ya naani boko kondo, oboli daana woo. Kun marawaayit khalas tə oŋgo gar toŋg feede meɲede daan tak nanna dege dee. El ben nə laazən benənəə. Tal tari ge nan, kə tari elben haye ha tamaragoy tə maro waadi rodem kamrə kə dalaa rə kadalaa garde oto dan roor ten tu oriyen nii too to wasa hiii tariɲ yeleii tari ɟen yola zama ge garde taboo gar ndee rozamaan nee gar zəgardər kiɲ gidaa gar kiyin tu wasa dan tak yegədə toŋgo meɲ ɲeti.